பிரசிலிய உணவு மிகவும் கலாச்சாரமானது மற்றும். உழைப்புக்கும் வண்ணத்துக்கும் அடிப்படை உள்ளது. சூமோ சோபா மற்றும் சிட்ராஸ். போன்றவை பிரசிலிய உணவுகளின் முக்கிய. வகைகளாக உள்ளனபிரசிலிய உணவு அதன் கலாச்சார. பாரம்பரியங்களுடன் தொடர்புடையது பெயோஜாடா. சுறாச்கோ பாங் டி கியேஜோ போன்றவை. பிரசிலிய உணவுகளாக பரவலாக உபயோகிக்கப்படுகின்றன.